Todo tiempu sa'ayo depende nanani depende nasa ɨóyo ɨni maáyo ehh nu nayú vaá kuúyo te nanani. Tu tu cosa ja sa'ayo ja sa'ayo nanani nou jɨó xinu sa'ayo sa'ayo en que sea <hesitation> xi nu maáyo kunɨó ja kuyo nayuú vaá te nanani kuyo chaá va´á todo tiempu.